שלאס פאר די טיר מאכט זיכער אז ס' סוואטשט אז קיין שום פרעמדע עלעמענטן זאלן נישט אריינקומען. מ'דארף צושפארן די שלאס ווען מ'וויל קיינער זאל נישט אריינקומען. דורכן דרייען די שלאס, און ס'שטעקט זיך אריין א אייזן אין די שוועל פונעם טיר, אזוי קען מען נישט סתם אזוי עפענען און צומאכן די טיר נאר ווען מ'לייגט אריין די שלאס נומבער.